La cucina di la Svizzera è na cucina ricca di carni, principalmenti di vacca. Nni lu paisi si mancia quasi sulu pisci d'acqua duci pirchì, siccomu è un paisi senza affacciu a lu mari, nun c’è la tradizioni di manciari pisci d'acqua salata. Ci sunnu tanti tipi di tumazzu pirchì la Svizzera è un paisi cu tanti muntagni cu erva virdi e pi tali motivu ci sunnu tanti pècuri e vacchi e la produzioni di tumazzu è granni.